<...>Ndreto aby ñy hevi-diso mikasiky ñy piso: -Ñy piso tsy manam-pitiava, -Ñy piso o <shushes> tsy mahay ñ'añarany, -Ñy piso <shushes> tsy azo ampiasa aminy ñy fiarova, -Ñy piso tsy manam-pahendrea, -Manahaky anizao ñy piso tsy mana-danja aminy ñ'olombelo<...>.